تقريبا من تلات ل اربع مرات في اليوم لان تقريبا دا الوقت اللي محتاجه فيه او دا الوقت اللي بدي نفسه فيه بريك ان امسك تليفوني او زهقت من اللي كنت بعمله مثلا فلازم امسك الفون افصل فتقريبا يبقي من تلات ل اربع مرات ف اليوم مش اكتر من كدا.